Ia, ten̈a mitombina zen̈y hoe: an-ten̈a mandray fanapahan-kevitra mety ndraiky <hesitation> ekeny olo jiàby io marina <hesitation> fôtony mety olo jiàby rô fôn̈a nahita raha mandalo jiàby, <hesitation> haindrô hoe aia ny ten̈a ara-dalàn̈a. Ten̈a koa fa nanapa-kevitra hoe ino raha hevitry ny ten̈a, in̈y raha in̈y ny hevitry niraisinten̈a.